يا أخي العيش في عالم خالي من التلوث شيء خرافي، تخيل إنك تتنفس هواء نقي، وتشرب مياه صافية، وتشوف طبيعة خضراء! بس الفقر ممكن يؤدي إلى مشاكل بيئية، لأن الناس الفقراء ممكن ما يهتمون بالبيئة عشان يلقون لقمة عيشهم، العيش في عالم خالي من الفقر شيء نبيل، تخيل أن كل الناس عايشة حياة كريمة ومستقرة، بس التلوث ممكن يؤدي إلى أمراض وأوبئة ويؤثر على صحة الناس وخاصة الفقراء، الصراحة الاثنان مهمان.